دراسة التاريخ مهمة جدًا، مش مادة عديمة الفائدة، التاريخ يعطينا دروس في الماضي، يساعدنا نفهم كيف وصلنا للي إحنا فيه اليوم، لو ما درسناش التاريخ ما نقدرش نفهم الأخطاء، والنجاحات اللي صارت قبلنا، وبالتالي ما نقدرش -نت- نتجنبها، أو نكررها، كمان التاريخ يعطينا فكرة عن ثقافات مختلفة.